Kua tembiporu, ani mbaresaka, televisor jei supeva, jaeko oyeapo ipuere vaera yaesa opaete mbae kerupi oeja va, ñamae vaera noticiare, ñamae vaera yuvangare, ñamaevaera opaete yaipota yaesavare, kua ikavi vaera yande, ñanoi vaera ñanereta rupi jaeko ñanoita corriente, jokua mbae ngravi ikavi yandeve